Ireto avy ny paikadin'ny rameva any an-tany efitra mba ho ela velona: alohan'ny hiainga ny rameva dia misotro rano marobe izy ary angoniny ao anaty tendany ao izany alohan'ny andehanany satria rehefa any an-tany efitra izy dia tsy misotro rano intsony mandritran'ny fotoana maharitra.